आप अगर के भेरा देश मां यखुलि छिन जाणा यात्रा कनौ ते। त यीं बातो ध्यान रौखण कि सबसे ज्यादा भरोसा अफू पर कन, के ओर पर नि कन्न। खुद सबसे पलि तखे पूरी जानकारी जाण द्योण कि मैं जे देश मां छूं जाणूं, तो ल्वो कमण्ये रौंदन। तो होटल कख छिन, तो घूमण लायक जगा कख छिन, तो मैं के से बात करि सकदू, कख आपो ज्वो चि दूतावास कख चि। यानी दूतावास यानी एम्बेसी को चि, जो जे ते आप अपणि परेशानी बतै सकदन। या ह्वे सकद गाइड अगर मिल जो आपते क्वे बढ़िया। जेमा ज्वो सरकार से मान्यता प्राप्त चि गाइड अफू दगड़ि रौखा अर पूरा देश मां घूमा।